Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny fampiasana solon-tsiramamy sentetiky, voalohany mampihena ny dépense ohatra, ary ny voka-dratsiny koa matetiky misy effet amin'ny vatana zany ny fampiasana azy.